Kiraitapa yandepuere yayangareko yandeye yande ambi ñai, yave, ikaviko yaeka mbaekira yandeyeipe, yayembojova pipe, yau moa sugui, tetarupi yaiko yave yandejireta oyapo yandeve mbaekira jae omee yau oaja vaera kua <hesitation> ambi yandegui